Ny solo saiña ndraiky zañy da mitahiry ny torohay aiditry teña añatiny ao da tehiriziñy aminy alalañy disika dira raha efa misy añatiny ao. Da ny olombelo zañy mampiditry lozisiely zañy moa torohay zay araky ny raha tiañy atao. Efa vita programy da mipetaky amy diskiky dir avao nyraha iñy da afaky ampiasa no tianteña ampiasa bakeo.